إذا تفرغت ثلاث ساعات أحاول أستغلها في الجراءة أو ممارسة رياظة، كمان أحب أخصص وقت أتعلم فيه شيء جديد سواء لغة أو مهارة جديدة لأن التعلم يفتح لى آفاج جديدة، وكمان ممكن أتلعم طبخات جديدة لأنى أحب الأكل وأحب إنى أكتشف الأكلات الغريبة ، وهذا الشيء أستمتع فيه.